Kiua aikatu vaera ikavi öë seveguara yave, jaeko aikuata kïraïtako sekɨreɨ öë kua arete supe, ikaviguera, ani mbaetɨtara, kuare ayapota jare aikuata mbovɨko aipotata anoi korepoti